Tsùwdha ngǎjìní djuwdha mí li dyasi kàó nì mî dhó ŋá ngǎjìní lò mbà màdhí bba ò? À léy nì nzòw déy nì gbùw-djá ní màdhí bba ó

Kǎwà bbìdha dhó màdhí bbalè mí lǎní deydha jì li ŋǎchú màdhí bba ó à léy nì màdhí bba ó bbalè chuw nì mbrr

Ddudhò ǎní lǎní nyi gbú nyi rónga wánì ddu ró? À léy nì nzǐ mà dzz̀ ngow nì bbalè kàó

Ya ngǎjìní lò nì màdhí bba ó ro à jǐ li djùkpa ddàdha-djá njěy ddu? À jì ndrǔ njúw bbalè tsò ndrǔ gwíy bbalè lò bbàdha nà